ما أكثر شيء غريب حدث لك بحياتك؟ أغرب شي صار معي يوم كنت أسمع صوت غريب في البيت بالليل، خفت وتوقعت شي غريب طلعت أدور وأكتشف أن الصوت كان من القطوة تلعب بكيس بلاستيك ضحكت على نفسي بعدها، بس للحظة كنت أحسها مغامرة غريبة جدًا